<noise> Ny karazana fanatanjahatena tian'ny olona mijery an'azy zany an, ny hitako an, ny baolina kitra izany an, dia tena anisany hoe mahasarika olona, dia eo koa ny baolina lavalava na ny rugby an, dia eo koa ny baolina basketball zany, ireo hitako hoe malaza indrindra raha eto Madagasikara.